Bunday holatda men yo’lovchilarga avvalambor momoqaldirmoqning deyarli ko’pchilik qis- yeridan o’tib olganimizni va bunday holatlar tez-tez uchrab turishini aytgan holda ularga tasalli beraman.